Petut ne pa kamanut mising eng' petut ap kamung'et ko tarik akeng'e arap akeng'e ne pa kila kenyit. amu eng' petushek chotok kopwoto paisheet ne oo ni kikeyai eng' kenyit msima eng' arowek choo taman ak aeng' chepo kenyit, ko petut notok pa tarik akeng'e ko petut ne kimung'e akelechini mungu kongoi amu kikondoiyweech eng paishoniik che echeen che kikeyai, mara kikimyandosi mara kikikupune <hesitation> guinweek chechaang chepo sapeet kotukul ako kikomuktaiywech cheopa nenyoo keit kenyit ake neleel nenyolu kewekchi kongoi ake ak- ak- ake- aketoror kotukul amu chaang eng icheek piik chemo chemo chemoite kenyiit ake, muuch kwa ake kimait yotok lakini meleen eng' chameet ng'wai, ko achame anee kila kenyiit ng'ait tariik akenge achame aleech chehopa kongoi mising akawekchi kongoi akakaite ang'ot <hesitation> ss kaperuroiik chikikokona cheopa ak ko uu yemwae sirutik ap cheopa kole iit kaperuraishek chikikokoniin cheopa ak kongetee kopek kenyit ak paishonik chechaang chikikondoun. Ko anyalu anyun ko tukul eng' anee achame petut notok pa tarik akeng'e arap akeng'e eng' kila kenyiit aloos cheopa mising ak awekchi kongoi amu chaang tukuuk chikiyaywo, kikonyaiin mara kimyaani, kikoyauun <hesitation> kiko ko- ko mandeen eng' pichiinwek tukul chi kipune eng' kenyiit notok amu makeerkei kenyishek, kenyit ake inyoru <hesitation> poroteet ko kenyiit ake ipune <hesitation> uinweek lakini eng' kenyit ake tukul alasuu ane mungu amuu lakakoita ko chaang chi ki maiit kenyit ne uu notok, ko atororii miising ako apaipachini kila tarik akeng'e aloos cheopa.